गुफा खासमे दुई किसिमके होत हएँ । एक प्राकृतिक होतहए त दुसरो कृतिम रूपमे बनो होतहए । प्राकृतिक गुफा अपने आप बनो होत हए त कृतिम गुफा आदमी खोदके बनाएँ होतहएँ । गुफा तमानसे जीव जानबरकी बासस्थान फिर होत हए । प्राकृतिक गुफा गजब लम्बे और गहिरे फिर होतहएँ । तबही ऐसे गुफा रहस्यमयता और गहिराइसे जुडे होतहएँ । गुफामे प्रायः अन्धकार, शान्ति और इकल्लोपन होत हए । ऐसे ठिहा रहस्यमय घमण्डको संसारसे दुर जहाँ एकाग्रता और आत्म विश्लेषण करन ताहिँ एक अवसर प्राप्त होतहए । सायद गुफा प्राचीन समयमे आदमिनको आश्रय स्थल फिर हुइसकत हए । खुल्ला आकाश, शीत, घामुसे बचन ताहिँ शान्त प्राकृतिक घरके रुपमे फिर प्रयोग करत हुइहएँ । कबही कबही गुफनके चुनौती और साहसकी प्रतीकके रुपमे फिर लेतहएँ । जब अँध्यारो गुफा भितर यात्रा करत हएँ, तओ गुफा भितरकी गहिराइ, अँध्यारो आदमीके आत्मबल, सहास बढात हए । एक अनदेखो संसारकी यात्रा करनकी अनुभव फिर मिलत हए ।